Okay nkene handi teleke olwishi. Atuheni olwishi otulu sheni. Olwishi olwishi mos. olwiishi ngaa ndiya hatu lyeni momagumbo. Owa mona kutya olwishi nale okwali ashike hatu lu li pokrismesa mos. iyaa! Okay! Olwiishi ngame ohandi tulapo omeya peziko mokambinga. Shampa ga fuluka. ngame otandi tulamo olwishi otandi pilullamo. Olwishi ndono nee ohandi etha nee lu pye po ominute ngaa dhontumba nenge ominute omilongo ndatu taku pi talupi. Shampa lwa piti. ngame otandi kuthapo okambiga hono. ngame otandi kuthamo omeya ngono. owu wete kutya inalu pya shinene mos. olukukutu ngaa natango olwa pumbwa pya. Sho lwa fa lwa pumbwa oku pya ngawo ngoye oto thindimo omeya ngono ga- gotango wa telekitha. ngoye oto tulamo omeya ga yela. ngoye otolu pilula. welu yoga ngoye otolu yogo nawa nawa nawa. Shama wa mono kutya omeya ngono tagazi momeya goye ngono tagazi molwishi inaga toka we unene. molwaashoka ngele oga toka otashiti oluna oongaga nootsi dhiya ngaa adhihe hadhi sho talu sho halu teywa ngeya opo luye lu telekwe. lo olwa kwatwa ngaa nokaantu oyendji kushishi kutya mpa kwali talu longwa olwa longwa ngiini ndishi. Okay! Olwishi loye ndono ngoye otolu dhindi. to dhindimo omeya ngono go- wa yogitha. shampa wega dhindimo nee Ngoye oto tulamo uumeya weeleka kutya sho tawu ka pwinamo olwishi ndono olwa pya. inalu nyanyuka lo kalushi olukukutu ihe olwa pya luli pamuthika ngu olwishi halu liwa ngaashi wlu hala ngaa kutya owa hala okulya olwishi lwa pya ngiini ano,. Momeya mono oho tulamo nee omagadhi gokulya. To tulamo omagadhi. to tulamo okaa oshiikwatelela nee kutya owa hala wlu teleka ngiini ngaashi ngame andola otandi tulamo omagadhi. tandi tulamo okamongwa. tandi tulamo okabori. ndele talu kala lwa fa la shuna nawa ngee. Shampa lwa zipo. andi andi kala tandi nee. pamwe ondina nando uu veggies. those uu- uu mixed veggies owo nee nda hala mbono. Ngame otandi wu fulukitha. shampa ndewu fulukitha nawa ngame ote kuthamo omeya ngeya nando omeya goma ice. ohandi ga kuthamo ngame otandi wu tula molwshi. otandi wu pilulilemo. Shampa nee nda mana ngawo oh! Olwishi olwaanawa ngiini ano. Ndono ndono eto tulamo nee nando okasuuka. pamwe nena onda uvite kutya onda hala oku lu lya nokasuuka. ote vulu okukala ndina etama maara itandi lu li netama molwaashoka pamwe onda hala okulya nosuuka. Olwishi olwaanawa shili. to tulamo nando uuhoka eto pilula nee eto li. Ngawo olwishi loye owelu teleka nawa.